bon an shanpiɲon-na han shanpiɲon-na <hesitation> oyiro oma dɛ mu ɓa aziyatiki-ra ho ɓa a ninɛ damu beso cɛnu bon ɓa tubara ɓa eropeyɛn ɓa curulu mibin mɛ wabe se heyɛ mu a benɛ mu ɓɛ mu ɓɛ boni wabe diya wabe diyo-nɛ wawe di muɓɛ boni hɛn kuwa donk mu serobe bon in onni han ma de dan wa ji han de <hesitation> ziyo amu sera a wese amu ɲan wesi bon hobun mɛ tawɛ a mɛ woro mu wa ji <noise>